باش تكون منظم أكثر في دارك أول حاجة لازم تنظم التوقيت نتاعك يعني تعرف وقتاش تفيق، وقتاش ترقد، أي حاجة تجبدها ترجعها لبلاصتها جبدت في الصحة من كلا بشي نحطها في ونحطها في وقتها لكن باش تغسل بيديك، تجبد فراش كنت متاكي توقف تلجها وتحطها في بلاصتك، تنسى هادي يجبد نرجعها منا، مش تكسر الخدم، الدنيا تتفرعش، ما عادش تنجم تتنظم كي هكاك.